Eme one mai akun nilai mose hoo ite ter gantung weki masing masing ba weki de ru apa iwo cai pande dite mulai koe mulai ite sejak koe hitu ga te pande tentu arah mose dite nger olon mulai laing <hesitation> esde esempe esema eme ngoo ga arti yang lebih arti ce lebih dian ja mose hoo eme ite ngance pikir apa iwo ca tau pande dite eme tuaa apa iwo ca tau pande dite te pande bahagia ata aapa te ca pande dite gu ata neka pande data gu ata poli hitu ga ikuti ket alur mose hoo ngo ngaji sesuai sesuai agu kepercayaan neka rani agu ata neka ruak agu ata neka tombo data ngasang data pli hitu ga. <hesitation> neka iri agu ata poli hitu ga pande kat iwo ngance pande hitu ata mesen paling dia menurut aku jaong arti mose hoo eme nu taen mose hoo ite hoo singa kat one tana lino hoo te baen tau bae tuu ngoon ga nilai dian ga le mori ata cipta ite te manga one tana lino hoo.